Lafôrô ndreka a dia agnisany fitaovana ampiasain'olombelona izy io. Dia izy io a azo andrahoana hanina dia azo agnanovana mofo, na amin'ny fotoana karakory dia raha mekameka anô indrindrindra dia mety tsara si ampiasaina ananjy.